I tiserta koa anie lahy ka i sisy agnotognona anahy si na de raika, angany e raha. _x000D_ Ôviana andreo mbo a afaka <hesitation> magnafatra- mahatonga entana <hesitation> karaha an'ity? _x000D_ De amin'le antognony anahy fa de tiàko anie lahy raha ty fa de sy antognona anahy izy io, sao de raha de afaka apetrakanay aketo zalahy e numero-ko, de ansoviandreo zah refa magna- mahatonga entana io andreo.